Ny frigidaire an <hesitation> mazava hoa azy alongany fa machine mandeha amina courant izy io, de izy io nefany agnatiny akao a mizara roy: le tapany ambony igny a <hesitation> zegny raha ataonao akao zany a de mivengana mivengana be lasa glacé be sy afaka tehirizanao zegny raha hoe atahoranao ho simba malakilaky, de le ambany a mampangatsiatsiaka fogna fa tsy mampivengana.